Shakarni kamaytirishning samarali usullari orasida shirin ichimliklardan voz kechish, suv yoki choy ichishni afzal ko'rish mavjud. Shirinlik va desertlarni kamroq iste'mol qilish ham muhimdir